Omu kuteekateeka kwangye tinkuteekyereza ngu esente nizigura okushemeregwa eshonga, esente nizigura ebintu ebyokukwta n'engaro zaawe zigure amamotoka, zigura emere, zikuha buri kimwe eki orikwenda, zikutwara ahiishomero, otambura amahanga konka okushemeregwa okw'amazima nikuruga omu mutima noobaasa kuba otiine na sente konka oine okushemeregwa kukumara omu mutima kukuruga omu mwoyo omunda.